لو عايز مطبخ الفرن اول حاجة بسخن الفرن كويس بحيس ان الدهون تسيح فيه. وبعدها برش بيكربونات الصوديوم وبمسح الدهون دي بشوية خل وشوية مية على بيكربونات الصوديوم وبسيبه شوية يتفاعل مع بعضه وبعدها بسلكة خشنة كده وبدعك الدهون لو كانت دهون عنيدة وبعدها بنضفه وخلاص.